मोइ पुन् पुथो मे विस सेज बनलो, बनये फुले पुथो मे ओफिसोर् जम् जनम् मोरो जनम् <hesitation> फुन्तो लगि बनल्। तत् जये कुऐम् कि कपुर् से पुरो कोथ असे, कन् तत् जये थकिम् केनेगे, ए कने मे अकोतियेरे कि कोइम्। विस हन् बनलो, पस्स्चोदे बनलो, बनये फुले मो चोर्रेच्तिओन् होइसेन न सलो, सैक् तिच्केत् बनम्। तिच्केत् बनये फुले मोइ, सम्जे तिच्केत् कितिय पलो, कितेय न पलो, य प्रए केनेगे जम्, बेगत् कि कि कपुर् लम्। भेगत् कि कि लोगम्, वेतु मनम्, कपुर् दस् दिनक् कने कलो, पान्छ्सो <hesitation> जुने कपुर् ललो। ब साथ् ललो पान्छ्त, सात्थ् ललो तु त, नेके धरनर्। छोल्गते, बस्, सबुन्, श्यम्पु, जीत् धरनर्, सैन्त्, फेमे, बुर्जि, लगम्, असो खेनि बबस्त कोइ ललो। करन् तत् जये फुले मोइ पत के, एक्शौस्त् होअतो खम्बब् न होइ, करन् य प्रए बहुत् हिनिये दुर्। करन् जौते ये दिनर् बेसि लगे, कोति के थिक् तेनेगे, मोइ जये फुले जनो बोस्तु, दिक्द न होक्। हेइ कोति के मोसो बोस्तु बेगत् लोजतो होसेत्, करन् य प्रए बहुत् दुरे जबो लगे, अरो विजत्। कुनो जने को गन्दु गुन, विजत् गुन, मोइ बेगत् फल्तरे, फरहे सोजन, अबस् सेख् परि। भेतु थुने अएके सैमेने, मोइ बेगत् तलतो लोग फुले, य फुतो लग् परि जोहतो होसि धरु।